Akwai wuro chiya nirom der ti chike wii, akwai wuro chiya twam lalang ti chike wii sabulu kila ranghi kabo mwando kila ranghi kabo. Yuuka mwenghe na chakangka bwiche ki kwache, yuka mwenghe nawo bwiyo chomti chomeu ki kwache, yuka mwenghe na chokka dwutito che ki kwache wo ya twam kulenti chuko na chokuom kulento wiyakeu ki kwache sabulu nanghen chero kila kabo, chiyan niir tingher chuko na chi man chari, <noise> chari to kangheri chia iya chi yoti ni- sabulu chi twa twam twabe dige cho chuko na chi nirum wuyakri na chi mam chari chuko, nanghen sabuluro ducce na wuro chara fati mati mam nanghen ti chuko nang bwiyale nibe ni neu, baghen sabuluro ki lam <noise> bwangtendi kebo ka sabulu wiin chwarma bwiyem bo torko wii ki amfa, wiiki naghen chek. Bwiyem bo nobo durko nandireu yuti yuweu, wiki naghen cher no mwan cha bwiyem bo chi yu yuwe ri chiyare mu mwan cha nini bwiyem bi lembowo chi chuwoti ki magiyeu achatika bwiyem tor bem mwa fiya bwiyale mweu nirum. Mi ko bwen fwer mwer nuwa bwo luma chiya nenen bwiyem nini chuwembo chi yuweu, chiya ma mwen yanghe chuko kang fwer mwero an nirum, ko ƙolam mwembwo nuwabo luma an nirum ƙolam mwem bo, fiye bitorume bweii nenti mo cha bwi yembo toor tiri an kwiyanghum, an kwiyam kole chwo mo tor bitorum bo koni kangheri mwa cha bo bwiyem bo tor di dilomwe, mani manenti, no mo chabwiyem bo tor di mwan no mwem, to naghen do bwiyem bo torghoo kila ka bo nii bwatiniye kuma kiyeu kino nyo akwai tiyo wuro no fwer mwer ka yamdi mwa doti, na bwari na fwero timeu wii, ti tachumau wii mure che, tii bichwiti wii mure che, tikiyon wii more che, wo fwero mikam kin chor kam bwi yaleu, akwai ti chubii we more che akwai ti kyon wii more che akwai ti chiikim wi more che idan no nii nuwa nenen mo no ri fiye churo tim, ki nini wo gargajiya che, ombikangka no mwa bi bikangbo bwiri mania mati. Bwiyoo ne yadda bi twa la lango tiyeu bwiyo ki chwi nyo ken ki a niir cho ti kan kan na nimde fiya luma <hesitation> long kwarub jagiyo wiki yulan cher, na wineu jagi, dighe mi to ki miki zagiyo wiki yulan chereu, idan no ki kume mukwii gen jagi mi yaghen tiri, inno dighe kanghe wii nure digero bwit di jagiyo antiyaghum. To tom digher nure wi ki yulan kwaama neche nen ne kene ma haka yake niibe ma ko wanne diget wi ki yulando kwaama kweri ne chiye wi, wi ki nyiyo chi tokkanceti be mabi nuwati, digero ken dige kwaama kweri fweli yoweu wiki nanghen cher to maba tokti biki ka ghe yorbo ba, ka ken kwarub kwaama dobchi bo ko ni a dukan karche chi yeu nchari niffiri yulando nen ne wi chuko amma niffiro lacho yulan yaki tam nenne ri kuwam no bi kwandi ni mani iya ti ta nenneu kuwa amma yulan chero kino kang niffire, niffiro nyumon yulando cha mati cha dogenti na chi tam nenneu cha kuwam tiye ti. Jagiyo ma noko dimin dori chiyam ma yulando chiya tamti chiki dimin chi yo chi nen tiye ti. To naghe wuro ya raghum ki chume kamar su, kamar, kamar nenne, tuwa tuwa che no to doti chi nar lordi nkwen, no jagiyo do ti chinar lordi mmiir, albarka ne, cho chuwo bwe bangjinghe ki mit jagiyo do ti lori mit no tuwa do tiri nkwen <noise> cho chuwo jagiyo la la nini tuwa ki luma dige ke, kulen do kwarub ka ken ba dighe kaghe wuro kwaama fuli yori ma ni ki nini ki nure che ba, nure wii, bo maba nyomtiye amma nobo wuro dogen be fumer kwaro nineu chin nyumanghum nini kulentini tikali nobo wuro kiden kiden kiden kiden kiden, wi wiki nanghen, wi ki albarka, wi kibe mit, wi kibi mir wiki bi bwiyer chi chor bi bwiyerti fiye wuro ki chuwareu, nyom ka tom kanem bo- bwangkam no chuwar maki di, gara tombo mo ki kaba, ko bukchanghe, ko bidom ko chakaba ma. Kole wuro mwembo la chinen beu ba chuwo digero ki lokaci ba chuwom ten digero wulom fiye wuro mwem bo wiyeu, chon cho kole wuro chi chuwm tom kanen tiyeti, cho man chuwom chakaba wi ki kan man chuwom tungka wi kikan, man chuwom bidombo wi ki kan, man chuwom ko nuu twadde ki kan chuwo nawo mwem bo wiyeu no mwem bo maniri a buwo ka tom me lem bo <hesitation> yati ki kumeu, nini turome wi more che no bo chati bi charti ki kume nachuweu kwobti ki fwere no bo chetti ki kume. Tanghe ki no bang no bo chetti ki kume, nini nghyereu ki cha ki kakuk windi tighe, taghe cho cho nubo charce chari chana ti ki kume kanghe nachuwe, kanghe kanghem bo bi tibe wube, su wube, kanghe tiɓe cho chi no bo cha ti ki kume. Amma kaman na nenne dur chere no nenne chi tekbo tege ri an ma kiwo ki kume no chi tegumdi sai ki ka kuk jagiyo ma nyo ken no chi tekbo tigeri ki kume bwelangheti mati ka ki wo amma no chi tekghum chi kula chuko chi tegumdi, ma ni ma kiwo ti ku ku me, killa kila kabo ma dab bobi wuro. Maki woti ki kune da cha, chanati ki kume dabbobi cho kila ka bo, kikume firi chin daken sai fini chyeli. Nangureu nyo ken dwanghe nyo toblangheu nyo fwee nyo kume fimdi chin da ken sai dai kusan bitine kwiya tiri fwee kanghe nini tibe an cherche chana no bi tine taki chelum di ya chin balum kanghe kye che sai ki kakuk cho chuwo chi bi yare chana che kume, fule ki cher ki kume. <noise> Cheru ki kume bi chura kuma ki ta bang nanghe, nobi chura to naghe to nangure fiye nangure wiye ri to bi sura chiyan biye chi biye na fara bikaghembo daranghen fo, bi kanghembo yaken firen bi kanghembo yaken firen nyo yachi kukhu nangure firen no nangureu an kwiya ki chok chi kwa ki kole ki keno nubo yatiri, yachi kwabti bi chura wii chii kwen chiin tabanghi, chi wobranghum bi chura ki yaki na bi chiwe. Dwika cheko nabi chuwe daidai to bangjinghe bo chuwoti ki bichura nobo ma fara nini naghe ti, ma nini kiwo cheti ki naghe na nobo fire kangye turo me, turome kuma ki doche kan naghe dur no fiye naghe durko mam ki wo tiyen turome an balum no chibalum di chi tom nini chiman che ro tiber chiredi cham ma <hesitation> chan magen chi dagen no chi ya cha mwabtan ten tiri kwen chi mwabti kwit, no mwabti kwitdi turo meu an fot dot di chi yila ken chiki chweleu chi mwatum, din tu mirang wi na nimde keb che bo yatti chiti chui dige nage wuro ma kiwoti ki kume kaman su turome, bichura chi nanghe chur la chi ma che nini barna keb cheb nagheb <hesitation> kaghe turome kanghe fur nini bi firume kanghe gwe, gwe ki kwer che kwer nanghe ki bulom, bifirumero me chia wuban buwak ko laranghi kilaranghi, kilaranghi, no ko bou kom ki kan wob buwak bifuromek ri ka fiya bifurome kwiyamche firen cherum.